<hesitation> guꞌn uyowná nak tib plat kald nizëd, kal nizëd c̲h̲eꞌn nak guꞌn xiu bay- yë lo gana xiu nup pzaꞌyë.